سِکن ہٕنٛدیٚن طرفن چھِ لٔٹہِ آسان، یتھ ریڈنگ تہِ ونان چھِ، واریاہو وجوہاتو کِنۍ، یتھ منٛز شٲمِل چھِ: جعل سازی تہٕ کلپنگ رُکاوٕنۍ، بوزنہٕ یِنہٕ والیٚن ہٕنٛز مدد، لباس کم کرُن تہٕ باقی۔